أنا أفضل الطهي الطعام وتناول الطعام بالمنزل. لأن الأكل في البيت يكون أكثر راحة وأنت تقدر تتحكم في المكونات وتفرق اللي تبيها. بعد الطهي في البيت يكون ممتع ويخليك تجرب وصفات جديدة. أتعاقب معنا <laughs> أفرح وتشارك اللحظات مع العائلة والأصدقاء. بالأضافة الى ذلك تكون متأكد من جودة الطعام. وأنت اللي تختار المكونات. فاهم لما تجربة حلوة خصوصا للتغيير أو الأحتفال. في الغالب يكون أغلى.